Kolera fantako zao ah: megna ah, minso ah, mavo, <hesitation> mintigna, <hesitation> marôgna ah, de gris-gris ah, de jo-orange ah, de violet.